<hesitation> minkaa ɗun kaa so a landike kan mi wiyan alan, sabi alan mi heɓata hoore an ñallan miɗe lelii. Mi leloto illa eeh fajiri aah mi immotaako faa kiikiiɗe.